Igga mi joɗo e Duniyaaru e mi joɗo e dow, ngam.e duniyaaru mi remay, mi duraay, mi yahaay lumo, e do duniyaaru mi danya, mi ɓuri woɗuuki e do.